Ep wuvur momol onep baran gogos ning ep sop, khon munmun khon kopsoi ep durdur, ap toh baran nah ikot kho. Nah belal tok sop ap bhel inap el- ep kot bhel inap khon ansau ol mas lou sen- ep sop ap ol gosi on- ap ep durdur el ansau.